<noise> chira martillo la la rugunda nch'on sinch'e xra thjua nthunde'e yami thetsanga tsi thi xro o ne'e so tabique o ne'e xi rugunda ncho ntha chunda ni mesa o silla thi siria thon clavo o chiga rugunda tsuen clava' tha na con martillo ya me ya me thu thu na thuxin' sea mesa o sea silla <noise> na xiru gunda ncho ch'e si' <noise> tse ta sithua na thi xro na ya tharenxin xikon martillo <noise> xro 'ia mi thi thoxin thjua.